Ny fanaovana saosy curry tsotra indrindra an, alefa anaty menaka ny tongolo dia avy eo ampiana sakamalalo an, dia ampiana curry vovony an, asiana ranona coco an, dia avy eo avela hiketriketrika eo izy masaka dia aroso.